देखो सा हुकम अडी बात हवा के मानस चुनोतिया रा बिना अच्छा जिवण नी जी सका हा मानस ना चुनोतिया उ हे सीख मिला हा। चुनोतिया हु इस मानस मज़बूत बना और अंदर सा बे मज़बूत बना हा और आत्मविश्वास बना हा।